Taa <noise> waɗa nda annduno dow huunde feere dow ilmu feere to ta heɓa cembe daraagu gañca gaɗaari sac keɓtaa goonga to heddi. Gambo majum miijaagu e woodi nafuso sey to harka ilmu.